Temerre go'o, shappanɗe jweenai e jweenai, shappanɗe jweenai e jweetati, shappanɗe jweenai e jweeɗiɗi, shappanɗe jweenai jweego, shappanɗe jweenai e joi, shappanɗe jweenai e nai, shappanɗe jweenai e tati, shappanɗe jweenai e ɗiɗi, shappanɗe jweenai e go'o, shappanɗe jweenai.